Narekko meloq kiq mabbicara wedding ga le yatoroq takdirre ko alewe akko menurukku iyyaq <hesitation> masussa nasabaq takdirre yero <hesitation> fuangnge mi bawang missengngi tapi biasa mega tau mappikkiriq takdirre yero <noise> pole akko meni ampe kedo na rupa tauwe